E! igny manko ny ahafahana mamokatsy. Igny ny ahafahana manondrana sy manafatsy. <noise> La tsy asia haba igny izany; da <noise> mitovy amin' olo ho maty aby avao am gn' arety gny tanà raiky.